Pa'eh, buok, kukon, ndoran, tonium, tonium mea pa'eh to tok, tonium mea buok to tok, tonium mea kukon to tok, tonium mea ndoran to tok, pa'eh o havun.